Yaani burashii matathi jirah burani thunenin ishin marthan filetheni wonn ishi marthan filethen burashithun ishin Ill Khan ishia dhiko jajabah akha filaaa hin jiru filan maaan rifesin idhhuan baa akha cholee rifes hinfilu ammo burashin wol khabethe akhan ishian Mal khan woathin rifesani filethu rifes jidhaaa faaa laaan mathasithi sunn Lilah mathane gadha thaa sunnif akhan rifesan filetheni gar kinyozia